نقوم بفتح وترخية البريغي للتاير باستخدام اصبانة مناسبي لحجم البرغي ، وبعدين نختار مكان قغيب من التاير اللي نغيد انبدلو ، انجيب الجك ونخلينو بهذا المكان ونرفع السيارة حتى تنرفع التاير عن الاغض ، ونحل البريغي ، ونشيل التاير القديمي ونثبت التاير الجديدي بمكانها بالبريغي ، وننزل الجك وخلصت.